Bukyiaa anaa gya a yɛnoa so aduane deɛ ɛgu ahodoɔ bebree. Nti wo bisa me deɛ mankasa m'ani gye ho a, mɛka no sɛ, nka nnɛ deɛ a aba yi a yɛde gas connect, na afei yɛde noa aduane no. Ɛno na anka me mɛfa, ɛyɛ gas stove no, gas stove no, ɛnam sɛ gas no ɛyɛ mframa gya a wo pɛ a wo ntaa mmerɛ. Seisei yɛwɔ fuel stations ahoroɔ bebree a ɛbene yɛ a wɔtɔn saa gas no bi. Nti sɛ wo gas no ɛsan a wobɛtumi akɔ na woakɔ akɔ filli na wo de aba abɛ noa w'aduane Yɛba electric stove no deɛ a ɛno deɛ saa bukyiaa no ɛuse deɛ yɛfrɛ no sɛ ayinamnkanea Na yɛ nyinaa yɛnim sɛ ayinamkanea no nso, wobɛ use no, saa mprɛ dodoɔ no a ne wotua ho ka. Nti sɛ wo pɛ bukyiaa a wobɛ use ayinamkanea deɛ a, na ɛno deɛ wo akae ahunu sɛ bosome biara no ka a wotua ɛwɔ ayinamkanea ho no bɛkɔ soro. Wei nti na ɛma m'ani gye deɛ yɛfrɛ no gas stove no ɛho no.